بختار مأكولات بحرية لأنه خفيفة كده ،وحلوة ،وأحبها وأحب أكلها، أحب أسويها بحس إنه غير بصراحة، وما أحسها تأذي، والفواكه، أحب الفواكه مرة، يعني هذا أعتجد إنه أجدر أعيش بس آكل فواكه وأكل مأكولات بحرية.